اه الحب نوع المتاحف اللي تكون يعني اه مهتم أو يعرض في اعمال فنية تخص يعني عصور قديمة، اه نحب يعني نتفرج يعني أشياء يعني تحكي عليه كيف طريقة حياة العصور قديمة وهيك، ونستفيد منها يعني ونحبها يعني النوع هذا من النتاح.